<noise> chia ngo vanasung sas klom chia vadi aramgi varan nge nge nari chama aremgi migi slikde ngima abes ngina met ngina chacha ma ngiamagit diva chisnia ngichi chumar sa chama remgi, de ngepes ngiathet de ngiachonnel ngim anchama achurkide ngia churki sa chule sa nge vas kama rengi. Ngi vas kams rengi sa chule sa ngiachungat sa ngiatheth ngat chama baul ate ngiachu chandiva ngima ngi voung becha nas da kisnia thachu chama dul savik kama rengi diva chama rengi chiape chai chaikina na uge diva chi chumar sichama chiapik ma nave namet giema chadanga kule sa pa chem na chama nangnia ma git ma chalan chia ngia thet de ngiat kama matngichem nave namat kama vetki ma chisniei utetda uthet kama matnechan nave ut nani chama da ut nani chama da <hesitation> naisot sa ngia thet save das ka naluver de ngiathet pa chem cham ma machamen abik ma ngia thu chama rengi, ngia thu chamas rengi ma kama mudan ngi vaski sa chule sa sa ngini chama dul. Klue sa ngi veing banas sa ach sa ach kat kama gicha rouchaura gicha rouchi ki at kama dul da tathigat muk mek kama ren gi mek kama sipengi, da nge de inga mugun kian na ramgi vrtha sa ngia mugun. Da ngia ngia mugun da ngi veng banas na kama baul. Auk da kama dul avabiai da tathgut tarunget muk mek kama sipengi sa kama arenggi. Dauk tatungth pe met kama sipengi sa kamarenggi deva kule deca kama arenssiapai de chi kisnia kima kives giama kives kama slik magiam a chadangga deva kule dava sechama renggi suchule sa klan se danga pas su kule sa na sot sai sai ngi, ngi kur nsi ngi ma ngiathu kama renggi mukama mudam se ngia aikina klan a vik ddochoki gisnia sot kama rumgi aip ai da sot nga kama rumgi aipai de sot navange vasa kule de chisnia dung amarnge ma chalak sa ngia rat deva ngia ngim nani kama klan ia agingat ma klan a madithem nave navat kama avatki ma klan ia ngi kumur sakama rumgi. Deva sa avichai de et chama dudnithem navi ai ngiat ngi lu kama mumathopka desa chivicha da mamar a karatdithom sai vai da mam ar a gia rumgi da marki. Dak klania muchus da angabes mudu ma klan la cho ma ut da bes. Una tem mamar sa utha ma cha dengga ut uthi ma bes unatlu mamar pautha cha dang ga choki deva kule du uthet kama arum chomaingie klania gia arumgi vra ngie e klam ia viai. Auk doki nga chaet pargam gama agit, klan avik vasik cha minia diwa klan minia diva mamar chia ngiathlu mamar sithna nachama avamgi aipik, nga chetpargam gama metha mom nga chet di ngi gishang chia mumethachopka che varnang chia nga chet de ngiathikchana nga nge ves dul savechanas ura ngiasana diva ngi hari amathaman de ngia chet paramngat. Dacha asik cha nga na mu ngiaeth chama matnethem, klan chia ia michu da ngebes nge na met paramngan kama ngia tet kama mathethem dak chini angebes ngi namet paramngama ngit mamar diva chisnia ngi slamar nanas de chule de angebes mamar giaramgi de sot na chi. Asik klan minia viavik diva sot na chi mudue ma chock ma nge. Ngia daram chia bes ngi nama ngi na kurmur gichadanga, angebes ngia da ngia tet param chama mumethachopka ava mathamon diva chule diva chisnicha gia ramgi de mamar chia sot na chi alavar. Klan navicha de ngu vares chia kama amathamon de utet paramgat kama amumethachopka ava ma mathamon. Klam chia chevar ngange chia ngia sanag, pe ma remgi vecha nge, klan avictma, kule ma nge tek ura kule ma ngiasana, ngia tet ngi nari a methamon da ngia tet paramngat.